உண்மையில் கோழிகள் பறவைகள் அவை அனைத்து. பறவைகளையும் உள்ளடக்கிய ஏவ்ஸ் வகுப்பைச் சேர்ந்தவை. கோழிகள் சிவப்பு காடுபறவையின் காலஸ் கேலஸ். வளர்க்கப்பட்ட கிளையினங்கள் மற்றும் பிற பறவைகளுடன். பல பண்புகளைப் பகிர்ந்து கொள்கின்றன அவை. இறகுகள் இறக்கைகள் அவை பறப்பதில். சிறந்தவை அல்ல என்றாலும் கொக்குகள். முட்டையிடவும் மற்ற பறவைகளைப் போன்ற. எலும்பு அமைப்பு வேண்டும். எனவே அவை பறவைகளாகக் கருதப்பட. வேண்டும் என்பது ஒரு விஷயமல்ல அவை வெறுமனே பறவைகள்.